Fomba ataon'ny tanalahy <hesitation> anamborany biby madinika: masony igny a mihodigna cent quatre-vingts degré, de <hesitation> amin'igny zany izy mizaha hoe ino raha samboriko, de izy koa ma efa sy miesika sady efa mangalaka lokon'zaigny raha marivony akeo, vao hitany hoe iry misy raha samboriko a de avoakany malaky lelany igny a, lelany koa ma le lava igny a de azony raha, biby bitika samboriny avy akeo.